لو كنت مضطرًا لأكل نوعين من الطعام فقط لبقية حياتك، ماذا تختار، ولماذا؟ بختار المقلوبة مع السلطة، واللبن مع الزعتر المقلوبة دايمًا تعطيك طعم زين وتشبع، ولها طابع خاص في كل بيت بدوي، ما في ازين منها بعد يوم طويل أما اللبن مع الزعتر، فهو خفيف ومفيد، ويعطيك طاقة، ويعطيك الراحة خاصة في الوجبات الخفيفة